<hesitation> bono, kare igo narenge, omonto gwokonyorosa chigari ekero nakanyarosire chigari echi, nabo twagakorire egasi engiya sana, bono egasi eye egacha egakea ekere narora ng'a egasi eye tegochikonkonya ngachenchi nkaba emakanika. Bono obomakanika obo buna nachagete kobokora, ndoche borobwo gonkonya bore, nabu bogerete nonye na efamiri, nonye enyomba ndoche naagachete, nabwo bwankonyete, eng'ombe bwangorerete, nimbwate eng'ombe ngonya korisia iga iga. Bono eng'ombe eye nyeanchete sana, kinabokire maambiaaa ikomi na ibere, igo nkorarisia ekere narisirie, namanya kobu korwa ororo narisia nakora, nasomba esike gochia mogondo, namanya kogenda obomakanika bwane. Na obondereba buna nachete nkamanya, ekero nakorire korisia nde egaraji onye timbwati gasi, nabu bono onde akong'imokia, namomonyokia esabari. Esabari eye buna togocha twaminyoka naende nabo ngonyora mabere make, nacha nagorera nonye na eng'ombe eye yane chinsiaga. Erinde nonye na mabere aria ekonyora make, abana baanyora, na inche nanyora besa enke, naende korwa ase amabere aya, nanyara koba ginkogora chinsiaga bono inche ekere ngochi korigereria, e- egasi eye ya amaboko ane mbuya eng'irete, naendeee anene mono, anene mono, buna nkorigereria, ogotwara kwane eng'ombe na okuya ase ende, rakini nkwabete kuya ase abanto bande, ase eng'encho ngochi nanyorwa, goika egareji, baomana eki gekogera na inche ng'anchete eng'ombe mono, nkarora inche ngokurekera eng'ombe yane nasoka chinsa chiria chia ogosoka, naende buna bono mbwate eng'ombe, nkogani ere naende nonye na echinsiaga nkwana chire, kwara chiburugera, igo bono togocha koboka maambia, gochi egasi, rakini rende part time, chinsa chiria nabeire furii, nabo ngocha nasoka naika egareji aria, ntwabuta na abasani, naende gimaete ng'a nkominyoka saa chinsa kianda, igo nkominyoka nchi korisia eng'ombe yane. Igo bono nonye kende gionsi keriaaa tokonyara koba togokora, igo togokora na omoyo oyomo, buna na ekiago. Bono, ekere nkorigereria nonye mogondo, nabo ngocha nonye chinsa kianda, inche nagosoa mogondo, nagochaka korema. Ase eng'encho, kimanyete nkonyorande nonye na orosiaga roende ase eng'ombe, nonye na esuguma, kinanyeomeire gere rinani, igo nko omokia obokombe, nsa chinde chionsi neba nonye nsa nane, chinsa kianda, nasoa mogondo nonye naaa ase omoyo one, nkorora ng'a mbuya egasi eye yane ekong'ira na okoee ebanga kwane. Eywo ekororekana, ng'a, nonye mwane mbare na omogoko ase egasi eywo yane ngokora. Eh bono, ekororekana egasi eye yane na engiya, naende na eng'ete omokia, ekere ngochia korigereria nonye na eng'ombe, ngokonya ere esike gochia mogondo, kobekera chinsiaga, erinde chiama bwango eng'ombe yanyora. Naende, nonye na echingoko nintugete, ki narure ase ebinto ebi bionsi, igo nkoirana na aga esuguma na okoboko, nakenyera chingoko, nachiiibuabusera egesumu buya narusia esike ya echingoko, nero naira mogondo nachibekera esuguma eria, chianya koria. Abwo namanya korwa ororo na inche, napanga, narigia amache, na esabusia, na inche nasoka, twachikobuta na abande aseee togokora egasi. Eye ya obomakanika, ekero egasi eye nero yaikire ng'a teiyo, naende nabo ngorasoa mogondo buna botambe, gokonyora onye kinde mogondo, nabo okonyora onde ondangeiri, namominyokia nonye matanga ande, erinde ntu- tu twanyora esabuni. Naende kabere gatato ngoikere, naratoka kingokora gasi eri onde arantebi nkonye egasi eye iga, nkogorere esabuni, bono ase ngochi korigereria, nabo nkorora obogima obwo, mbori bobe ase inde, naende obogima obo ning'eanchete goekorera egasi yane, nonye na ekere nkorara omochi bwa omonto, tindi koigwa buya, ase eng'encho egasi yane iga eteneine. Buna bono nabo nkoigwa ng'ende nache nonye na obonyansi egunia eyemo, ntige nse, riroria bono nondangeria, tindi korora bobe.